Moo ka yelema noo le. Moo doo bii jee, moo fasoŋ siyaata le, moo la kuluuroo faŋo siiyaata beŋo bee ti. Parisek moolu doo bii jee niŋ ala ye a daa beteyaa kaama, wo buka jooyaa noo a beteyaa le, bari muŋ be beteyaa niiŋ na wo buka kontinoo beteyaa ti. Niŋ bii a ye kuu kendoo ke, saama a be kuu jawoo ke la le.